Ndikka mi yaha mi laara to ɗum fiyata to ɗum fijata fijo koyɗe fijobol koyngal mi laara ɗum e gite ko mi jooɗoto mi laara ɗum to tiiɗi, ngam to mi yehi mi laari ɗum e gite mi waɗay ka yiwgo mi nanana noppi am ko fofata emi jooɗi to babal ngal, mi ɓuray faamugo fijo ngo.